Iyo, in yuku, xa nini yuku kué dayu te iyo, te, no no te kodoni meska xata tyonu ñna tawuasa tyí kani ñona kuyñi xa kayinu oxa ñu kagninu.